Mie ho nahu nimo avo avohaje mioho mie hu o darugo mama e mie eho na oe negajeje. E hesi behoho oho o vemoho rahe iro hu bogo va o sao sao roho o orari toroho hehi hari aboje bogo eho va o vajajeje iae ga anue ma eto behe mae ijue ba i va o ijogurute ma eto behe mae ijuoho avohoromo harihe aboje ijo gurutore vae a e, bogo je oho ga anue va o ijo gagore va o ije mami e beromo raromoromo sahe riromo ijo gago muduhe e o nimo urimo sigobe niano e ride bamoromo ga a e sigobe bogo maje maje rabe bogo jio i ma niene je oho iae oho ga anue oe rehu de oho e iae.

Uteni e je oho ehi e ajeje ehi ohu aboje harihe i e oe ano oho va o ga anue eto e behe mae oe vemu vavuho bise ore mohoromo diehi majo visue e va irohoho jo e ga anue ma ejaho ae oho ma wan jabume jahu diehi ore juvo ie oho o je de mue va ie oho eho jabume ae mami e ga romo jabume ae dibaje e oe hesi vavuho je bije sirava niavoromo ro bame iroho ae e garomo uvo ae apo maje amo i va ajejo ehi vuehorovo ae ehi garomo jabu o uhu namoho ga anue Bo bo voromo nimorohoromo nana miromo ae nimorohoromo jabume iae gavo e je je ejuvo ie va ire e ehi oromo je diehi ahoromo je dehi je e orire rava amo va ane mami e he anue jabume urimo jabume urimo ja rinagoromo va a e je ore ehi gavajeje hu va oromo jabume va oromo va o je e juvo i e e oho jabume bogo oe vavu oho bogo ehi gemoroho jiji haureje aeoho oho jabesi arue va oroho ride ahoromo ride ahobe ehi va i roho dode barade o i gage ijo gage hesi e ride aho iroho ride baebo jijiho iroho va iroho va iroho arue anoji e orari e je bogo ga varijene je bogo bae varijenoho ga anue jabesi ma uemu sanuvo rome e jio iramu oho mie ame gurihi rovajire oho ga anue jabesi ma uemu sanu voromo ga anue jijorome e jio iramu. Jijoromo e siho iroho uvo romo a e be umo be umo vavueni uvoromo rueromo ajemijoro Ajemimo mioho anojoro o jabume je e jijihe oho ma eto behe mae va oromo be u mahe i mioho sihoromo bogo mae bogo nugoromo ehi be u maho be ehi tutuvoromo va iranoho va oromo va oromo mioho ehi biroho anue bogo je oho oe mabehe mabehe je iroho va oromo je ore o savojire mie ho baba amoromo mioho va o savojire iae savojoho ume i uvoromo a e je heromo ro ajemijoro. O oero va o savojire o ijo gagore va o babamoromo tutuvoromo vonoro o rue a e vavue nahoromo, rueromo ro birohoromo bogo joho majahi i a i maga anue nanamiromo ove hore seho seho voromo rovaje orire vonoro va e oho hu mami e gave. Oho mie savojire o sa a gagore baba amoromo vonoro o ro ve vavuoho hueromo va i ehi oe vavuoho oe vavuoho ehi gave iroho ae hu ga anue oho siho baeromo va iramu. <noise> Oho siho baeromo va orormo va huhu dihuno e mie baba ama dire ga anue oho va o e hiromo ume i oroho uhe riho iramu vavuho va o horo romo ajamiromo sa aho umojoro eho ehi earueje oe eroeroho osae mobe a e. osae mobe jaure oho je ma etoa behe mae ehi rojahe ga anue ari iramu ari a o ari romo ga rohe ridi ae ride ba a e ride ga rohe iro oso e ae. o veni ue toe o jovo sise vue ahe e aribove jabehi amore jabehi osare rue rome oho bogo bisemuoho be umeho a e bogo bisemuoho ri o avoho a e go bijonimo bare a e ga anue be umeho be umeho ja aho ire ehi o iramu rueroho je oe vavu vemu ohuro. Uvo anue aveho inomu e rueromaruejo veni u e toie bogo je oho jovo sise o inomu sise e o ore ga anue ehi arueje je mure va e oho oho bogo je gave e hesi nimore juvo va oromo ahe iroho eho iae ga anue va hehi nimore juvojuvo. Juvoromo osare rue iramu ga a e vemu vavue osare bogo je oho I e hu ma uemu hiromo ride ba a e dino e apo mamo na jovore o mure vadire va iramu vonoro o rueromo amo boromore e ride aho ga a e ga anu ma eto e behe ame mue orire va anire va o ride aho ae. Ride bai i he a e, o vemu vavue hesi ridoho ame mue orire jio iramu ae hu ga anue ma u emu mue orire ehi rue iramu mue ori re hesi e rueroho rueroho ride aho be rue roho rueroho rue roho rueromo rueromo rueromo ro ga anue rue jahu va oromo va dinoe mure va o janu re je mue vaeromo daruge bajahoromo bogo ja voromo je ahure hiromo ai ga anue avuere oho hesi ma uemu rueromo rueromo ro behire horo iramu. Ehi ro horomo ro horo je i majoroho bogo bise are nimoroho je a e hesi behoho hu mami e rueromo hesi vemu vavuoho birohe e jio iramu rueromo bogo bisemuoho nanamiromo nanamiromo ajajamiromo ruerho ro behire behire raromo a e. Behire raromoromo rueroho je oe iae garue va je e javeoho ma uemu hesi iaeho mohoromo rohu je mure namiromo je mue vaje oho bogo jahu vehorovanue majoho hu ever ga anue hu juvo va e jio iramu je mue vaeromo senoho mue va je e nami je oho ma he anue hesi suvue va oromo va juvoromo Mie bajeoho be u mahe e jio iramu rueroho je uvo anue avueroho mami e mie sihoromo e ajejo rueroho je va anue. Oho ehuro ae ga anue na ehuni oho bogo bise moho gavajeje darugo ma e jego oho mabehe mae je ego oho hesi roho. Mie goho, Mie goho uoe je, uoeho eho uge je uoeho ga anue iaero ae mami a e uoeho. uoeho mami iramu rohu ja baeromo rueromo jahi osare bamo anue osare bamo romo je iae ruruho o je oho e ia hu ma ro bijoho ie bijoho ie ae o je enatu gijore jove vuo bamahe ae ga anue ma uemu hi i ga anue o mobe o i ga anue jovoho vuo iramu ehi gavajeje uoe hesi saidie. Uoe hesi rinoho rue goho ga anue uoeho jabesi simane jabehi vuohere va oromo ijo ugo bajo e rabe bibivoromo va o bahi janoho.

Ga anu jabume ano ero uoe rehue taeme oho une bamo ire oho hu va o amo rerorero hesi ijue va iro va o gabe juvo a e garohe bogo je e huhu une bamo irohe ae hu hehi vueherero osaho vuohorovo ae uoe osaho hesi va o e unoho bamo i hiromo urimoho va o e va o ujue bamoromo taimorom taim taimorom enjio iramu ma eto behe mae rueroho unoho e va o bamo ae huhu uoe osare unoho bamoromo ga rohe enjio iramu hesi e majae gem gem bamo a e dihoromo ehi va o ehi ro majae goho unoho.

Rohu bogo rue uo e baju e bogo va hi a e u o osaroho va o hi ae soromo ga ae dehe dehoho majae bamoromo sasoho joro hesi iae ugobaje bijoho rohe harihe moho. Ae visere visere ehi moho irohe moho irohe mohoromo mohoromo bogo bise muho mohoromo ga i u o haihe va o masije masije hesi onu ahe je oho vemoho ga anue bijo umo iramu mami e masije je ero jabesi jijiho iramu jabesi birerero iae nahoromo jabsi ije e masije jio iroheni ehu ero na negaje u oho gavajeje bogo.

Gavajeje hu jahi iaeho bogo i iro gogo ro mohe iroho ie ma iromo iaeho iromo hu bovireje oho je mahu e jave oho hu bogo unovo ire e oho hu birire ma e mune oho ie ga anue hu va oromo sa o sa e sa ae seho demu je e sa aho e ie mahe ga anue hesi e umoromo unuvoromo hesi majae bovie ehi nami irohe hujege je ro osare javo iramu rama ero rabero garohoro e ba iramu tutu bijohoromo rue iramu gavo vemu vavuoho osareje tutubijoho romo rue iramu ehi gavaje mahoho mahoho go.

Vi e he javueroho, Jo e javueroho. Agane iu je iroho, E mahohuro ma eto e behe muo ririve e javo iramu, Joe je oho mu aho o behe ma eto e behe mae ome ejavo iramu e hesirire ve ehe rabe rabe ja ve iroho, Oe o jave iroho o u o e jave iroho ehu ero mie nio i gemu mahe jio ame ma eto e behe mae jio ame mie nio e gemu mahe ehuni eho negaje.